<hesitation> Ny karazam-borona eto Madagasikara <hesitation> mety misy eo amin'ny roanjato ah na zato eo eo izy ireny ah izay tsisy fantatro ny karazany fa <hesitation> martaina no tena betsaka aty aminay de kobobo. <noise>